فغد يوم غشع طفل باب بغرفتو ما كن غشعو قبل ومن فتحو للباب غشع عالم سحري مليان بمخلوقات عجيبي غريبي، وما غاح يرجع مثل ما كان قبل ، الطفل تونس كثيغ وعاش أجواء كلش طيبي ، بعدين غاح على ابونو وقعد يحكيلو اش صاغ معانو، ابونو فغح كثيغ لأن غشع ابنو فغحان.